कुत्तों में कुछ आम स्वास्थ्य समस्याएँ ये प्रकार सी छ: बोल्ट (पैरों में सूजन) - यह अक्सर चोट या संक्रमण के कारण होंदु। कान कु संक्रमण - नमी या गंदगी के कारण कुत्ते के कान में संक्रमण वे जांदू। त्वचा समस्याएँ - खुजली, रैशेज, या फंगस इन्फेक्शन अक्सर वे जादा।